الساحر اللي صغر نفسه بالغلط كان حاول- يحاول يسوي تعويذة قوية عشان يصير أغنى ساحر بالعالم، بس النتيجة كانت عكسية وصار بحجم النملة. الحين شلون بيرجع لحجمة الطبيعي؟ وشنو الأخطار اللي راح يواجهها وهو صغير؟